الادوات كتيرة اول شي في الشاكوش ده بتدق بيهو مسامير الدق. المفك بتربط و بتقدر تفك بيو المسامير حقت الرباط ، في المفاتيح و دي بتشتغل مع الصواميل و في الزردية و دي بتشتغل بيها في السلوك و <hesitation> و بتقطع بيها و بتلف بيها السلوك مع بعض بعداك في أدوات كدة بتكون معقدة شوية زي الدربكين ده بيشتغل بالكهرباء و بفك المسامير ممكن تعمل بيو اخرام و حاجات كتيره بس تغير الراس و كدة ممكن تعمل بيو حاجة مختلفة عندو ريسان كتيرة وحدين بيشيهة راس المفك و المفك زاتو فيو كم نوع في المفك النجمة في المفك العادي <hesitation> كلهم بيشتغل بي مسامير مختلفة و في منها احجام زاتو بعداك في الريسان حقت الحفر دي زاتا كتيرة في البيعملو ليك حفر مدورة في البيعملو ليك حفر مربعة و الحفر الغيقة و الحفر العريضة بيعمل حاجات كتيرة خلاص